كنت رح آخذ <hesitation> الأشياء الأساسية اللي-اللي أبيها اللي يعيش عليها أي-أي كائن حي ال <hesitation> أكل الشرب ال <hesitation> مأوى هذي الشغلات <hesitation> أعتقد هاي الثلاثة رابع شيء كنت بآخذه <hesitation> كتب وايد كتب أحبها، أهم شيء وخامس شيء بآخذ أهلي وربعي.